Ēyaha wala éjaméén inja apuléén puléén aan anja akurol mé. Do bakuré babu; nang éyaha inja apuléén puléén amahahol néni nang téér sén nak ufaaŋ yo; néni uyuhohul bujoom nuŋa yo ujoow ufaŋul; éwato nétiiŋ garsee nubañénul yo ukook sundo, nusin yo éjampo écoho, nusin yo maal éréém bat piyo yo bugapuléni. Ani jiréhoré nésaté sa unaŋoor yo bugalagéni mara épuléni puléén; imbi kankaan éjaméén, miin nak tikahéén bujoom nuŋa yo ujoow ufaaŋ, garsee nubañénul yo ukook do galagéén yo, nusin mucoho way écoho; joow ja piyo ani utocul gulahay yo; yo béjoow jaraam piyo néboñul; do doomé népuléén puléén. Yo écilmé niloob éyaha wala éjaméén inja apuléén puléén akura yo.